Me i pre thojt duhet me pas kujdes edhe me i pre thojt gjatë ditës. E merr presen e thojve, vendos diçka nër durë edhe i pren thojt aq sa ki nevojë. Po jo me ju afru mishit n’mnyr që me e pre mishin ose thonin shumë. Masanej merret lima e thojve edhe grryhen, pastrohen, që thojt me met t’butë e jo t’grrithshëm.